Gnahy aloha fomba fanasako lamba amy tagna: voalohany indrindra aloha, mangala koveta aho de asiàko rano, lomako klin ao loha igny lamba regny aloha am’zay mba hoe mba afakafaky eky ny lotoloto sasatsasany am’le lamba. De bakeo am’zay zaho, <hesitation> kosehako savony de bakeo tena akotsik- <hesitation> kotsekotsehiko am’tagnako- tagnako mihitsiny zany tena <hesitation> mikotsikotsiky anazy de jereko hoe aia am’reto maloto de iny tena kotsekotsehiko soa.